في ألعاب كثيرة جداً كنت أحب ألعبها وأنا صغيرة كنت أحب أركظ دايماً، ألعب غميظة ألعب مع صاحباتي فتحي يا وردة <hesitation> مثلاً أركب المرجيحة المرجيحة بالنسبة لي كانت متعة جميلة جداً، كنت أحب بعد أركب سيكل وكذا بس أكثر شي الصراحة الصراحة هي لعبة الغميظة وكمان أحس فيها حماس يعني أتخبى عن صاحباتي وهم يدوروني وكذا لعبة ممتعة.